ایسا ایک جانور یا کیڑا ہوتا، اس کا جب پونچھ کٹ جاتا نئیں تو وہ اُگاتا اُسے۔ وہ ری جنریٹ کر پاتا اپنی باڈی کے پارٹس۔ جیسے پیر کٹ گیا، اس کا پونچھ کٹ گئی، تو وہ پھر اُسے ری جنریٹ کر سکتا۔ اسے چھپکلی بولتے۔ چھپکلی، اس کا جب بھی باڈی کا کوئی بھی پارٹ کٹ گیا ہوتا تو وہ بھی اُسے ری جنریٹ کر سکتا، اس کی ایبلیٹی ہے۔ اور مجھے لگتا اس کی ایبلیٹی اس واسطے ہے کہ اس کے باڈی کے جو پارٹس ہوتے، جیسے اس کی پونچھ ہوگیا، پیر ہوگیا، وہ بہت کمزور رہتے۔ تو اس واسطے ان کے کٹ کوں گرنے کے بہت زیادہ چانسز رہتے۔ تو وہ ایسے گفٹڈ ہے کہ اس کا جو بھی کمزور پارٹ ہے، جیسے کہ اس کی پونچھ ہوگئی، اس کے ہاتھ ہوگئے، پیر ہوگئے، وہ جب بھی کٹ کوں گر جاتے تو وہ اُسے بھی ری جنریٹ کر سکتا۔ کِنّی پاور ہے، اس وجہ سے وہ اپنی باڈی کے پارٹس ری جنریٹ کر سکتا، میرے حساب سے۔